To Darak kalan yau indai darak kalen yau kwaya, ja irika Badan saino inci sainonci sainon, sainon ɗik awain, aikukwa awan, aikukwan so yaa datgiu vinakwan gahuɗa aciddgi vunakwan ga huɗa, aci kda, aci kalan ɗivaiya. Dowan koro saino dabi cakwabin, atu ba cakwabinna cakwabin dabu asviyin ao, cakwan dabi kalwan wan atu ba kalwan na atu ka kulu ban atu ka kalan gaɗau duwan kazane əncu na ɗuri an kalanso saina na ɗurici ii kalangue, gahan yaye ko ni viri ɗan yaye muju na sai an jutan sainon, saino ka tu flawa kang awun, kan awu dad da daugu awai aikukwan na daddu vinaken na pauwa, ya taa har yadgwak kəma abutaibau to gaɗam dowomi na ɗori atum co da vari kalang nei to gadou duwan ne taika atu kwaya bade kwaya a makang saino kwaya aci aci ye dayyaye.